Dikuan tina chin ti'chutu, tana kuchi danaoti ta kini nga nati koa kore tinaga ke ti'chutuga <noise> ngichinñati datakueti tavati chinti ta tin ninio dichi tina ga ta kanachin nravati kuanti ta kureti daxakuati tina jan chi o chinti ta dikuan na kuchi nati ta dikan keti na konrui xikanio ta konreo ña ganati tá kini vii nganati chiniti tabati ta nravati ta tin ninionti dichí tina ni yuni tina ni tituti kuanti tani kenro tichutu.